نفضل نمتلك شخصي من الأكل اللي بحبه <hesitation> يعمل لي كل شيء بحبه ، يعمل لي إدانة ، يعمل لي كبسة يعمل لي <hesitation> يعمل لي مندي، يعمل لي كل شيء، كل شيء بحبه، كل هذه الأشياء بحبها يعمل اللي عليها.